أه نفضل يعود عندي عشرين خو و ما نقعدش وحدي اسيدي ها وحدك الوحده ماهيش مليحه لالا عشرين واحد معايا على الأقل نتعاونو نتكافلو مع بعضنا صح ربما ساعه ساعه تلقانا منتفاهمش معاهم ولا مانتفاهم أبصح كون تفوت أبا ضربة صح تلقى خوك تلقى خوك تلقاه في أي بلاصه أما تتعود وحدك أبن عمي تقول تعود تقول يتيم ما كانش كي الإخوه.